मुइले अन्तिममा खाया भन्या बुंगुरा मासु र भात हो । सुरुमी मुइले बुंगुरा मासु किनिबट ल्याए । एक केजी लेइबट आए । ल्याएपछि तेइलाई उमाले । काचोई तसोइ मासु उमाले । तेइलाई भकभक उमालेपछि तेइलाई वाँउपछि तातो पानी फाले । तातोपानी फालिसकेपछि वाउँछि तेइका तेइ बोसो र मासु छुट्टैअरिबट काटिबट छुट्टाछुट्टै अरे । छुट्टाइ अरिसकेपछि तैको बोसो मात्रै मुइले फ्राइ अरे । फ्राइ अरे । तेल हालेन मुइले । तेल नहालीकन तेइको बोसोबट बणी तेल आउने हुनाले बोसो मात्रै फ्राइ अरे । तेइका छालाम्बा भएको बोसो अँ मासुसँगै फ्राइ अरे । तेइमा आएको तेल निकाले । त्यो निकालिसकेपछि वाउँछि बाँकी रहेको औरु मासु पनि तेइनो हाले । त्यो पनि फ्राइ अरे । तेइपछि त्यो निकालिसकेपछि त्यो सुकुटी जसो बनाए । त्यो निकालीसके वाउँछि प्याज आआउँ भुटे । वाउँछि लसुन भुटे । अँ वाउँछि तेइपछि अँ उपन भुटे । अदुवा पन भुटे । वाउँछि प्याज हाले । खुर्सानी हाले तेइलाई वाउँछि मासु हालिबट वाउँछि टमाटर पनि हाले । मसला पिस्या थे । त्यो पनि हाले । त्यो हालिसकेपछि मुम् ग्रेभी जसो बनाए । वाउँछि पाँचदश मिनेट अझ तेइलाई अँ पाक्त दिए । पाक्द दिइसकेपछि त्यो मुइले भातसँग खाए । पल्तिरैनो भात पन लाया थे । भात र मासु । बुंगुरा मासुसँग खाएको हुँ ।